Pues wakamole nchiwa nikuilia niewayo iwan niktlalilia se kachito cebolla iwan chile non weweyi, iwa niktlalilia sekitzin culanto, iwan kontitisi. Ika temolkaxitl, pues kachi welik ika temolkaxitl okse sabor kisa. Pues kuando mochiwia wakamole ikprepararowa para niltlalilia ika taquitos o a veces cuando tikua ika iyetzihtli.